Zah zen̈y <hesitation> namaky vera, tsy kiniako tamin̈'ny tokatran̈o ny kamaradiko tan̈y. Zah direkta miala tsin̈y amin̈any, avô zah mivolan̈a amin̈an̈y hoe: koa mety ndraiky an̈ô afaka soarako lera zah avy aty amaray in̈y, ampodiko oe veranao araiky vao in̈y soarako oe.